Yau tara ni yele tae ngana parten tahusie olama parten lalei ta usoho lama awari ta etue usa tau su die usala mata e'iya ehu e'iya iya iya iya ta ere walesi nesa, walesi nesa'a tai au lie eh walesin sa ani nau si pai tipai lena tau tipae. Au tipae se ire tae eto lama awali awari tau sirinae helu, sirinae ehu ta'e au sohoe olama pario, pario ehu ta'e au nana utane tau aru ana deka nana awari morena isi utade upe na sinaka utane. Sinaka utane ehu ta'e ma ena putare te ope nai'i ini inu putara waele ope nai ninu yae uta sinanaka. Ka'e situesi ninu utasi nanaka ta'e ehu ta'e orase mai nai eu nai sa nana sahese nai isirina eta'e emana tarae papai lain. Tara papai laina na lai opei ta'e tunu ya'et siri nae ehu bawane tasiele re ara puta tai siri nai tarai papai lain. Tirina ehu ta'e ige sisa ara puta unane sa ire tae padis padis tae tuhu pe an yae colo colo yae ara puta kasa kasa mere. Ta'e an ehu, ta'e tuema hoite bina helu lai am eu <noise> am eu pali ta'e am nana ne sa ire helu ne tarai ne papae ta'e lahu rope ta'e nana ni yele ta'e tara ehu tae ramas ne re teupon topon me upe ehu ta'e iya yare taere rena ata nen le'a ere <hesitation> santang lemere lea nai iyae ayane santang melena ehu e'iya iya ta'e. Sohoe re santang ope helu ta'e igilingi ae <hesitation> sa ire ara putar tasim eta'ei etu ope tara ya mere tae rumansa. Rumansa ehu tae tipae ui tei tae tue aya suami hala ehu eru ope ta'e tue an. An ehu ta'e i'elau pahe lule ta'e se ai tia elau paelu ini ni asa helu i'ela laupa se i'eu nai ni asae se nai e'ane se <noise> ana wasi a'e. Ta'e <hesitation> ituema tai eu nana sa ire waele ei tipa waele laho loi epero lama ember rera lei nai ihe se wera eloe upu ka ena na waele, nena waela ara awe tamle pei ama sute mane. Eu arue ana ika eu nana waele loi na ihusie ni yele re'i inalo ama tara yara'i.